एक सालकाबा न हमनी ओरी एतना न मेघ परल रलै एतना न मेघ परल रलै की हौ उरी केन हमनी के ना घरवा के तनका दुरवा अगाडि के रोडवा न फुट गेल रहलै की। फुटके सफा पानी होगेल रहलै उ बेजी एतना न मेघ परल रलै की गाउँ सब मे पानी डुक गेल रहलै सफा बरी जोरसे सफा दाहल ओहर सब आगेल रहलै की । आ हमेन न घरे ना रहली गेल बिरगंज रहली त उ दिन कावा न हमे छतमे रहली बैठल की । त छत मे रहली बैठल न आर लौ आरमी सब आर ललौ। आरमि सब आइसै देख रेख करे जे कहबा कथी भेल बा। त उ दिन कावा हम छतमे रहलीऔ बेठल की । त हमर न कथीए मुरे माहे एतना न जोरसे हेलीकप्टर गेलौ एतना न जोरसे सफा बजैत रहलौ सफा हमर कान बुझाइ त रहल फाटे फाटे करैत । समेत न हेलीकप्टर वा देख के डेरा गेल रहली काहे सेन एतना न जबर रहलै एतना न जबर रहलै एतना न बरकी रहलै हेलीकप्टर वा की । हमरा न डरे लागेल रहल हम कही हमरा केन उठाकेन लेजाए की हम एतना न जोर से डेरा गेल रहली एतना न जोरसे चिलाइत रहली आ रोए लगली। त हमर मौसी कथी कहैता कथी भेलौ। त हम कहली मौसीगे देख न अपन छतमा माहे न बरी चुका हेलीकप्टर गेलौ की। त हमर मौसी कथी कहैत ह हौ लगन के रोडवा ना है फुटल उहे देखे आल होतौ। आ हौ गाउँ बा मे ना है पानी ओनी डूकगेल की । त उहे होतै समान सब देबे आल । की आदमी सब भुखे ना मरे। त हम कहलि ए इ बात बा हमरा ना थाह रहे। आ हमे न डरके मारे न रोए जाइत रहली त हमर मौसी कहैता चुप ना होतै किछो। उ आदमी सब आइसै देखेए ।